<hesitation> Boina tuna iau mainge pi na, ina, turvakilang iat togo ra gora gunan, <hesitation> iau mainge pina maravut pa avat ra tarai, mana meinli aumana avat raumana barmana, ma aumana gara, pi lua pi una, una, una pait ba una taulai ba una ben pa koum taulai, mangana boina pi ure ra vanvaninara nina i mangana ngatngatituna. Pi, una vaninara ni ra ngala na pakana, togo iau iat ina varve avat, ona iau mainge pina varal na vavina, i kukuraina darina ba iau a tutana, iau a tutana itale ina varal na vavina tago iau nurnur ba ina balaure. Pi koko u varvaral vakuku. Pi una al pa nam taratikai ma ura tatar tara pal na kuk kai kamu mama ma kamu papa. Nam iau vatabuve tavavat. Kiri mangana takodo, vakiri tangi takodo avet lualua ave mainge pi aveta, aveta taulai ave tultar nam a pakana kai kamave mana. Papa ma kaveve mana mama upi diat diata pait nam ra pipilak pi diat iat dia pilak tar kamave mana taulai upi ave dar ba di vatangia dari ba pi na tagete batia upi namur ba tavua vanavana ma ot ra pakana bung pi aveta taulai io ave pait ra varkukul. Avet raumana bul tutana avela vaikilik taria avet taraumana papa mama ma ave mur ika nam kadia advise pirai vevet. Gori pi aveta volongore dari na ba i dekdek a dekdek na e. Kir mule da mur nam ra mangana nilaun dari lua, tago di gire davia dari na ba ari upi aveta da mur nam ra pakana dari na lua na dekdek nam ra vavina ba nam ra tutana tale na tia vilau papa ma pana tia concerntrate tago ra vavina kana taulai. Kari ave nur tariaga pi avet iat ave pipilak ta kamava tara balai vavet tara nuknuki vevet, iakaka nina ra ngalana pakana nina iau tata paia aveti tana iau maravutiavet pi una pipilak manam ra kabinana kai ra luluai, koko u pipilak va kuku, koko u ngoro papa ga pi una vana pi una varal, dar, dar iau tar tatike lua. Ba koum vanvaninara na ot. Aumana vanvaninara nina pi una paitia, a luaina iat, vaninare ra tabu ma mani. A vauruana una vaninare ra pal, pal na vava, kamu teng, kamu tuelet nam una vaninere diat. A vautuluna pi u na nunure darina avet ra umana papa mam ave avetike aveta valaria pi aveta maravut pa avet ma nam kamava tiniba tago u iat kaum pipilak nina nana tia pilak paia. Togo mongoro gori iau gire tadav diat darina, vakir mule dia ta mur nam ra dovot na varmaingai, ba nam itia vagilene paiaka a boro ra virvir, i al paika i vana. Ba itia al paia ka aboro ra virvir i vana al tarai uva, i al tar mule ra poro tai kana mama ma kana papa. Ia go ra ngalana magit pi aveta paitia aveta vaninara. Ina ve dat gori lua ba Kalau iga vung varike Adam ma Iva, i vung varike Adam lua ma Eva namur. Kalau iga vaninara, piga mal value tikana uma, di ga vatangia ma a uma iden. Ma ba i vung kap, i mal value kapi go i set taraumana magit daraumana vunuainai, aumana vaninara lavur magit par iga vaninare kapia lua pi mal varike ra tutana. Ma ba i mal mal varike pa ra tutana diga vaiangia ma Adam,i mal pa mule ra vavina, a iangina Iva. Ma i ga gire darina ba pitale pi Adam iakakika na balaure go ra umana magit, ta nina i mal pamule ra vavina i ben para vavina ma i ben tadav Adam, togo kalau iat iga tar vaninara ure nam raumana pakana. Pakana bung ba dir ga laun rika dir ga gugu varurung iga togo ra pakana Idan. Io a kari nina ra iau, iau, iau varvateten varvaragat pa iavat pi dat par data nunure go ra pakana. Koum vanvaninara na ot. Koko u gire gire varmur ba una gire nomo tikai i varal ma u mainge pi una mur ika nam ra pala- palanaga i paitia. Pata, u iat una vaninara lua. Vaninare ra uma, vaninere ra pal, una vaninere ra teng, a tuelet, a lavur magit dar una malia dar nam idan. Io ba u tar vaninare paparia, u vaninara bula ure ra tabu mara mani pi na kul pa nam kaum taulai me. Io ba i par nam, kir na dekdek tele nam, koum nam ra vavina u mainge tele na na pot na gugu pi na pot tago i nunure dari ba na ki tara malmal ma gugu alavur magit i vaninara. Gori i vannarikai ava dia gire ngalana na kini na biavi i vana rikai togo mana barmana dia varvaral iakaka pa dia vaninara tana iau vateten paiavat ma iau varagat pavat pi koko ava data mur nam ra umana mangana nuknuk damana. Gori bula ina varve avet mongoro dia taulai pira mani, taraumana dia taulai pira varmananai na palapaka, taraumana dia taulai a lavur mangana kini na tinaulai nam dia varal tana. Iakaka ina vatangia ona una var una mainge pa kaum ta vavina pi amura ki varurung me ba u ra vavina u mainge pi na mainge pa kaum ta tutana, boina una choose wisely tago tanam koum pipilak, koum decision nina u vatur vake ra malmal tana. Io ari una mur bula ra mamainga kaira Kalau ure koum tinaulai iau gire ba na mangana boina. Ari pi u mur ika go ra mana aura mangamangana dari una gireke ba tago pelman i murmuria, namur a mani na par tanam ra tutana, ba tanam ra vavina una gire tadav ia ba una enap ave, kir ta bona kini na vanarikai, togo u mur ra taulaika dari ra mani, taule ra mani. Ba u taule nam ra varmananai na palapaka u gire togo a bona palamatana, bona bilauna, a bona ngiene, u mainge pi una muria. A kari nina iau varagat pa avat pi go ia raumana palanga nina iau mainge upi avata muria, pi, avata tadap ra bona kini tana ure kamava tinaulai. <hesitation> Go gori iau gire tadavia mongoro dia al pa ra vavina dia varuk tariaga tara pal na kuk kai ra papa mama. Io dia al tar mule ra poro tara papa mama. Ma ba dia vangala varike ra bul, taumana iau gire diat ba dia vung varike dia vangala varike raumana natnabul dari ba dia kava varike ra bul dia tul kapia muleke tara aurua tubuna, aura tubuna pi dir, dir varbalaure, dir bala mulai ma dir ma nam vakiri takodo na raumana pakana vakiri takodo. Avata gire ba va tul tar mule ra mamat upi na tur pa ia mu pi dari na rivain mulai tanam iga tar. I tar balara, balaureure pa u ga natina tuk go, mainge pina rivain mule ta kainu u, kana pupu. Nam pai takodo. Io avata valaria pi avata gireilam taumana ngalana, mamat na pakana tago, tago raumana tinata nina iau vungvung varike pi data gire kada kini na boina ma boina kini ma malmal na kini. Ngalana pakana pi una pipilak ma nam ra nuknuki ra luluai na managana boina tuna, tago pi a luluai na balaure amur. <hesitation> Ari pi u murmur ra palapaka, kamu pipilak na palapaka una gire itele boko una na ap diat tai taumana kaina rana una tadav ia, koum kini pana boina. Damana ia raumana varvateten iau vateten iavat tana pi avata nunure ma avata kap bulu ia pi una paitia ma una gire darina ba, kaum kini na tinaulai na mangana boina tago i vaninara upia. <hesitation> Iau tartatike value ba aumana taumana taim, gori raumana barmana da gire, kir dia vaninara pira kini na tinaulai. Dia te giregege nomo talai diatal i varal na vavina, ia bula itia mainge pina paitia ma vakiri, kir ta bona plen ure, kir ta bona palanga ure kiri vaninara ure. Akari da gire. Ba raumana kaina kini vanarikai. Iakaka go iau mangana mainge tana pi avata mur go ra pakana u vaninare value kapi Iarusalem. Mal value kapi kaum pal, kamuika pal na ku, kamuika teng go. kamuika pal na pum go, <hesitation> kamuika uma go, kamu makurakakau go, nam i vaninare vapar kapia. Ma ba u vaninare, vapar kapia, ma ba u pilak pa kaum ta, ta partner ba kaum taulai pi na ki piram, kaum taulai na gugu mara malmal na buka tara kana nilaun, ma na ki mara gugu piram. Tago i nunure dari na ba kir mule na mangana ngarau pi ta magit, A lavur magit nina u iat ra tutana u tar plan tana. Nam ia ra umana pakana nina iau mainge.